موروکو کا ویدر فل مست اور ڈائیورس ہے، واسطے کائیں کوں بولے تو کنٹری میں ڈیزرٹ، ماؤنٹینز اور کوسٹ کا کومبینیشن بہت بڑیا ہے تو کلائمیٹ الگ الگ رہتا نوردن کوسٹ اور سٹیز جیسے کیسابلانکا اور رباط میں میڈیٹرینین کلائمیٹ، مائلڈ ونٹرز اور وارم سمرز اکدم سائٹ سیئنگ اور سِٹی ایکسپلور کے لئے پرفیکٹ ہے سہارا ڈیزرٹ اور ساؤتھ میں وہاں فل ڈرائی رہتا سینڈ ڈیونز بہت زیادہ رہتے اور ہائیڈریشن فل دیکھ سمجھ کے اپنے کو پانی پیتے رہنا پڑتا اٹلس ماؤنٹینز تھوڑا کولر اور بریزی ہے کبھی سنو بھی <hesitation> پڑتی، کبھی کبھی ٹریکنگ بھی اپنے کو کرنا تو کر سکتے اور اس کے ساتھ میں موروکو کا جو ویدر ہے بہت زیادہ سنی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی وہاں پہ وہ ایریا میں تو اپنے کو تھوڑا دیکھ سمجھ کے ڈیزرٹ کے حساب سے، ماؤنٹین اور کوسٹل سٹیز کے حساب سے اپنے کو ایکسپلور کرنا پڑتا موروکو کا جو ویدر اسپیشلی سہارا ڈیزرٹ کے آس پاس میں